Fañajarianao ñy ovy e,mba tsy hahasimba azy, mba hampaharitsy azy: -Ataonao aminy ñy traño, na ñy efitsy na ñy toera manintsinintsy azon-tsioky i,amizay tsy lo ;manahaky anizay koa ñy fanaovanao azy maike, fafanao soa ey lafa hajarinao, amizay ndra i ro añatiny ñy traño, ataonao añatiny ñy sobiky, <shushes> aelinao añabony ñy gone, tsy simb'ei<…>.